एकर में कार्क औँ बोतल के बीच में पेपर क्लिप के एक छोर के फ़सावल जायेच है। एकर एकरा से बोतल में तब तक नीचे धखेलल जायेच है। जब तक कि यू का के अंत में कार्क नीचे ना आ जाये। दूसरे पेपर क्लिप के साथ ऐशी ही दोहरावल जायेच है। अव पेपर की क्लिप के घुमाई पर उपर की ओर धीरे धीरे खीचल जायेच है। जेकरा से यू के मूक्त <hesitation> होके धंश जायेच है। और बोतल खुल जायेच है।